Muñal e jilli e sawraare e jaafondiral. ɗee kulle kañum woni moƴƴinooje baaldal hakkunde yimɓe, sirtu baaldal lobbal. Keɓoowo ɗii taguuji fuu e, ana tiiɗi sakamaaderema faa kawra e neɗɗo gooto.